<noise> namoro manege ma dutu kai nako idoa so inako manege <noise> josi dotoko inomo ja ike romanga jagakana sehingga bisa janako <noise>